هو يعني بين القلعة وسفينة فضاهر راهي باينة باش نعيش قلعة الظلمة قلعة يعني يكون عندك خدامين نقلعك كبيرة هاكا مزيانة ماحلاها على في الفرا يما ما تعجبنيش انا هاديك الحياة انا انسان اجتماعي. نحب نعيشها